Ntatiñu inive'e inive'e nu ka sa'aña nteyu yoó kɨsɨ kɨsɨ yuan ku nu kajatiñuña, ka sichoótuña ntuchi, kasi chooña kuñu ka sichooña taka na ka kuni ja keyo jina'ayo te inka kaá jatiuntuña kutu ko'o ka'anu, ko'o ka'anu kutu ko'o lúli ñuan yuan ku ja ka sjaátuña ntiwi, kas jaatuña ka schooña te ja kutu ntucha'a, ntucha'a yuan jin xa'án, xa'an yuan kutu suni ka sjaatuña ntiwi nu in ko'o ka'anu, yuan kutu in ko'o yuan vina, vina tua xaán ka jatiuntuña ku ko'o ñu'u sa'ayo kuenta chi ni tuu taka ko'o kaá kanyo vina, ka ñua ku nu ka jatiunña vina suni te tua suni tua asu nteyu yeetu jin yuan chi asu yeétu jin ko'o ñu'u, yuan ko'o ka'anu ñuan ku ja ka jatiuntuña jinaña, nayú anaá jina'í ko vina tua xaán ɨó ko ma komo kua nasama xaán kua nasama xaán ja ku vina te yuan kua kua naá ko'o ka'anu un te vina ka jatiunña mani ko'o kaá ko'o kaá va'a vina yuan ka jatiuntuña te yuan ku yuani ku ja ɨótu jin taka kɨsɨ suni kɨsɨ ñu'u tua xaán ntesaána ɨótu ko'o ja ku kɨsɨ ñu'u mani kɨsɨ kaá ɨó vina te kɨsɨ kaá yuan ku nu kajatiún xaántuña vina.